درجة المثالية للحرارات تعتمد على الظروف شخصية، لكن بشكل عام خلال النهار تكون درجة الحرارة الأمثل حوالي اثنين وعشرين إلى خمسه وعشرين درجة مئوية. هالدرجة بتخلي الناس مرتاحين سواء كانوا في بيوتهم ولا بالخارج. أما الليل بتكون الدرجة المثالية حوالي تمنتاشر إلى عشرون درجة مئوية. هالدرجة بتساعد على نوم هادئ ومريح وراحة أكثر.